Ny <hesitation> fomba <hesitation> famoakan'ny <hesitation> trompetra feo a dia rivotra tsofina agnatin'igny trompetra igny mba ahafahany mamoaka feo alavitra be.